मोइ नतोन्देखर् भिस बनबने हलेपथमते निजोर् दोकुमेन् हमर् एदिकोरि ब जिबुर् जपतिअ नथिपत्त पैजन्। हेइ हमु हजुकोरि एथेबलगिब। अर् हजुकोरि अर् फलुत् मोइ मेदिस्त हगि को निति ने अमर् मजिदि ब हमर् मजिदि ब अबेदन् कोरिबलगिब। जार् अबेदन् कोरिबने किसो दिन् किसो-किसो घेतत्। जिहुमु नथिपत्त ब तक पैजन् के अदिकोरि दोकुमेनन् नथिपत्त जोगन् धोयिबलेगि। अर् दोगन् जात्मे हतिक् ओफ्फिचे ब हतिक् हमर्, हतिक् तिमेर्, हतिक् दिखति हमु जपतिअ नथिपत्त हमर्। जोमदि बोलिब, जोमदि अर् फलुत्। निहिबुर् भिसर् बिबसिन सोलिब जार् फलुत् मोइ। तर् भिसो थेइ <hesitation> थैदु खोत् बन् भिस ब बर्स्पुत् अदि कोलोक्रे अपर् सस्तन् ब जोगो हेसबे। परिगनित हमर्। अर् हिहुमु भल्दर् उद्थोबबे दिले हेइ परिखनि लोख कोरे मुहे हुमु। हस पोमनित हले हेइ म भिस प्रभु।